أحسن حاچة صارت لي وأنا صغيرة، بابا چاب لي بيانو نلعب عليه هو بيانو لعبة نلعب عليه نعزف عليه كان من أحسن الهدايا اللي وصلتني، وكان مع البيانو هذاكا ميكروفون-ميكروفون توصلوا بالبيانو بتاعك تچ تغني بيه مكبر صوت هو يكبر الصوت لكان من أحسن اللعاب لي چاتنى.